الوظيفه لراح نكون مليحه فيها بلا شك هي وظيفه مرتبطه بالتواصل مع الناس كيما التدريس و لا تقديم إستشارات، نحب نشارك مع الناس المعرفه و الأفكار و نساعدهم على تحقيق أهدافهم، عندي القدره على الإستماع و الشرح بطريقه بسيطه و هذا يخلي للناس يرتاحو و يتعلمو مع مرور الوقت ،حسيت أنو هاذي الوظيفه تناسب شخصيتي و إهتماماتي.